Jíla ñoo ma raadé bari ahúri ateengini ndaani, hara he, ñe gí ngi bàa ma. Ghara ñee ga ateengim bà, holla dée bémbele tiiro, mbii bisibat, bàa bégba bembele hat, biga a ɓaale. Hanganti nyaa mo mmeeme, angini besir, ganti nyaa yaate a gibúre, agani ñi a ggít, a ggíti angi ñín mo. Hara húri ateengini, jíli ii mma raa, bari jíli fana húri ndaani ateengini. Hanganti aga a njiŋe, ndaa asiim ateengini ga, angi húr mo. Jíli he, he ii ddoŋ, bari nhúra ahúri ateengini ma. Bari hara he, hee húri ateengini, nda, njali ño ho, hara hiinda ndi biyaataa binjíigite, a ɓaali ma wi binsiigi wéde. Ndi ngaŧ habo, han gidan ñína a ggít, mboli mo antinte hana bsúmbuuti hóda ma, anan jéte, inan ma nyaa, habe ingima yaa biŧala habéle, inma yaa wédi ma wéle. Ngi bége ingi saanti mo ngi bigiinda bógi, ghara.